عشان تسمع الأيس كريم في البيت، أول شيء تحط كريمة خفق ثلثمائة ملي في وعاء وإخلطها مع مأتين ملي حليب مكثف، بعدين أضيف ملعقة فانيليا أو أي نكهة حسب ذوجك، حركي المكونات كويس لحد ما تتماسك، بعدين حطي الخليط في علبة أو وعاء داخل الفريزر لمدة من أربع لست ساعات، لو تحب الآيس كريم كريمي كل نص ساعة حركه عشان ما يتجمد بشكل صلب.